والله أنا أحب أسوي هذا الشاي على طريقتي يعني أحط كيسة شاي هذا في جلاس بعدين أغلي الموية، وأصب يعني أصب فوق فوق الكيس، بعدين أخليها من ثلث لخمس دجايج يعني حسب ما أحب الشاي.أنا أحب ثقيل ما أحبه خفيف بعدين أحط السكر أو الحليب، أنا ما أحب السكر وما أحط السكر.